Ehh esye nivere fukhola funyijfunyela fwachira na nayanza nendo khuli mundu alamenyanga <hesitation> shindu shohuranga, khu, khuli evavorire, were khahaba avweni, esye shenyela khwikomba ama khuyanza khuva mundu fulani she shiyamanya were khakaba ta, she shiyamanya we likanisa liri ta. Kenya atleast mundo, wuno ave natsitsakho mwikanisa. Itaiya shikolo sha shaviri mundu wo khwirima. Omanye maisha kano. Nokhwiruma, sasa nolala mundu, nikombanga khulola mundu uleromanga na ulalolanga avweni. Omanye onyela wanyola mundu alerumanga lakini shiyesundakho avundu ta. Lakini mundu ulerumanga nalolanga auweni, alalenje ranga mutsuli shinenya khuva khuli ndi vulano ta, mutsuli shinenya khuva khuli mbere mungolove ta, mundu alerumanga, alarumishiranga omuta kukwe. No, ndikomba khuva mundu, mundu kama wenoyo. <hesitation> iya khataru no mundu uli nende heshima. Omanye nokhali nende heshima ta, she, shivula sholava nolakhola sholelewana nende avandu ta lakini omundu ulikho nende heshima mwenoyo no mundu wonyela wekhalakho naye hata oulirekho ka alakhuvoranga shichira nacheenda oulna vandu ni va msifa eei muya fulani heshima yiye enjerakho wo yamusia. Heshima yiye yamrusia hasi yakhampandisia machina sahi uverekho avundu undi aah iya khanne no mundu uli nende mwelekeo yenya ovee mwene weyemanya ori niwe wina? Sio ombu khulondaga ka avandu valavolanga ta mundu navola ari aah khutsie khuri. Ni tawe navala ari khutsie khulatirananga mikhono ni khutsia, navola arii khukomushe aaii khulakomukhange vasi mundu uli nende mwelekeo yamanyire shalakhola mwenoyo niye mundu wendolanga endi no mundu wenyela nekhala naye mundu uno aundi khunyela khwatirana naye mikhono aundi kho khwesundu. Mundu wokhukhwakho vushauri yenya nalikho nende mundo nolola mundu. mweneyo niye mundu wenyela nekomba khwikhala naye ama niye mundu wenyela nekomba khuchenda naye ama khutira naye mukhono, kachira umanyire tsa orii, noo, va naye sholativa.

Haya, ndesh omwene, na… khatekha ndyo, sasa vuchosi vwakha free. Sasa yao niwo wanavukula olungunyiro nende amangondo kanava nenombre esiku ye nanze khupa esavu yitsire yinye, eeh, enenyere e garph yino yipandie ama yiishire, ekhupe esavu yanje, <hesitation> nakhamala esavu yanje, naandicha yao e list ya fundu funava aundi ninenyanga mutsuli, sasa awenao mumbiri kuvetsa kuchiyre, shindu shindi shiwe shokhukhola ta, nakhupanda tsa khushitanda nembora were khakava orii aah, ka vulano kawere asantii, ne nifimba murungreti nengona, minda ka mtsuli.